Motoroq ga na oto jaji pasti motoroq magi nasabaq ku bangsa ku juppandang liweq maceqna pasti matetteq maceq jaji ku bangsa motoroq wedding meto aga naliwengi ero maceq ede wedding mekkiq tama-tama ilambung-lambungngi oto de jaji motoroq wedding ufake- <hesitation> wedding ufake jokka ke kuliah de atau jokka majjama jaji motoroq <noise>